Guyya daloota, guya daloota kinki akan fed, guya sun silaate guya lillagammade, harriya kinkiya, inama kankeen yote, wot waame, waq kadedde, ak a gudion aminen, umri dibi deertu it ana dar, akas yeday inama yote wot waame, guya sun guya guddio hamaa, guya sun guya waq gudio shukurenuey.